जू पैंगुइन छन एक प्रकारा पक्षी माने जंदा ऊ उडी नी सकदा लेकिन ऊंक जू शरीर च ऊ बडू रैंदू जू पैंगुइन छन पाणी मा उडना बजाय पाणी मा तैरना रैंदा। पंखो कू इस्तेमाल करदा जूं ऊंथै अलग बणादू